דאר לאחלָאם ענדִי תְּכוּן עתִיקָה פִיהָא לזְלִיג׳ לְבְּלְדִי ו לצָּאלוֹן בִּלקְּלִים, יְכוּן פִיהָא חוּש פִיהָא לִימוּן ו שַׁגָ׳רת לרּמָאן ו לסְּקָף פִיהָא לזְזָאג׳ בּאש תְדְחַל לשְׁשַׁמְס, ו תְּכוּן פח׳וּמָה פִיהָא לגִ׳ירָאן דיאל לכּלבְּ ו רִיחָה לכְּסכְּסו כִּתְוַסַל מן זנְקָה לְזנְקָה, דאר מאשי כְּבִּירָה ולכִּין פִיהָא דפָא ו לחְכָאיָאת ו לחוָאיְג מן למאדִי מכִּנְפְרְטוּש פִיהוּם.